Toboh men lom men toboh men nak kawen model itu nak betunak men base e tu, toboh haros tau dulu haros toboh jingok ke dai kan, ye kak mak mane wang e, mak mane carek e dengan isi umah e, mak mane mak mane carek e dengan tetangge, karne toboh besoma kak tadi dak pulek cuman se ahai due ahai tapi seomor idop amen pacak, itu la ngape toboh haros nyingok nian ye kak wang e mak mane, padek ape dak, itu dayi isi umah e yang padek ape dayi isi umah yang alem yang model itu, <noise> jangan toboh baseng meleh betine toboh meleh lanang itu dak di jingok ke dai mak mane latar belakang e, mak mane isi umah e, mak mane itu e ape name e ye belajo belajo dimane, <noise> ye beganti dengen sape, tiap laku e tiap ahai mak mane, karne toboh idop itu kan ni nak nontot pasangan, karne men dak katek pasangan ye idop tu hampa, dak katek gune e idop tu men dak katek pasangan tu, tu la ngape toboh haros nyingok ke dai, karne toboh kan idop kak dak cume se ahai due ahai, toboh idop kadang bepoloh taon ade pulek yang omor wong nyampek seratos taon, nah amen toboh dak kawen toboh kawen dengen wong baseng ibarat e. Dak dak dak ini dak katek makna e idop toboh tu cuman ade penyesalan bae dalam idop, tu la ngape kito haros nyingok ke dai haros kite tau isi umah e isi dalam e dulu, isi dalam e kak bukan pulek ini awak e tapi isi ati e mak mane carek ye me ini moat isi umah ye mak mane ye moat umak bak e padek ape dak, jangan cuman toboh nyingok dayi <hesitation> dayi awak e mentang- mentang awak e padek, toboh nak langsong ini nikah kawen betunak kan dak la dak model itu kite haros tau dolo latar belakang e.